Yo kéta couleurou wona diopa fo khoulé ŋéye, fo biné ŋéye, boula ma ŋéye, inati socola, awa kou sou na couleur ni gna, awa kha <hesitation> ogo gnaŋani rono wo yiramou o rondi yiramou oga couleurni o gui soukandini, yo fo biné ŋéye, fo khoulé ŋéye, fo dounbé ŋéye, maron ŋéye, maka dji ŋéye, a sou yéyi, kou koundou wathia kougno coueleur ni gna dé.